Ēnukuréén yaan irégmé sisébiyé duniya hoom pépé; énaab. Wacilmé niloob énaab nisébiyé mara énaab néni éñapi aan añoot, éjéét wala éjoow éramba éŋapi bo ukenumut éjéét. Néni éŋapi babay buniiw banjé ékahéén do